अगर क्वी जादूगर मेते कुत्ता बना द्योलू तो मै जो लोकु दगडी संपर्क कालू ऊ चाटि ते भोकि ते ते दगडी अपना शर्रेर ते रगड़ी ते अपना सस्मपर्क करलु।